Es un país que á penau abondu col apartheid que hizun los brancus uropeus peru qu’a pocu a pocu vá ahilandu i dambas colturas, la branca i la endígina, vain aconllegandu. L'izin el país del'arcu de Santiagu i essi coloreu se ve mesnu ena su bandera porque, craru, tienin tó un caminu que correl agora pa fechal tolas herías que estuvun demás de tiempu abiertas. Asperu que les vaiga mu bien!